بیلنسڈ ڈائٹ کا اصلی کام ہے باڈی کو سارے نیوٹریئنٹس اور انرجی پرووائیڈ کرنا تاکہ ہیلدی اور ایکٹیو فیل ہو۔ پلیٹ میں ہر چیز انکلوڈ کرو: کاربز جیسے روٹی، پروٹینز جیسے دال، انڈے، چکن، فیٹس جیسے گھی، نٹس یا <hesitation> وٹامنز اور منرلز کے لیے سبزیاں اور فروٹ۔ صرف ایک چیز زیادہ کھانے سے باڈی آپ کی امبیلنس ہو جاتی۔ میل ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے، صبح بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کے بیچ میں سناکس کے لیے فروٹ یا نٹس کھاتے رہنا۔ پانی پیئے بِنا کام نہیں چلے گا، ہائیڈریشن مینٹین کرنا ضروری ہے۔ پروسسڈ اور جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا اور نیچرل فوڈ زیادہ کھانا۔ اورال بیلنسڈ ڈائٹ کا کام ہے باڈی کو پراپر فیول دینا، انرجی ہائی رکھنا اور امیونٹی اسٹرونگ بنانا۔ اگر ریگولر فالو اپ کرو گے، نہ صرف ہیلدی باڈی بلکہ آپ کا مائنڈ بھی کلیر رہیں گا۔